जस एभी मति होन जो तेतकिये हमें किच मूर्ति मारती भनली किच तेतली तो सेई मति एसि चेइजो एसि नू होली खराब सी कुन्जी मति एसि होन जो टिकेना। मति एसि चेयी गिली भी कोर्नी पोडनी जादा। या से छोटली बिनु उंदी।